Ier seira sun pasà da li da vui auti a ca vostra perché vulìu laseve sta fe si che l'ai ën man ch'al era ün pachèt che al an lasà chë ël corriere al a lasà a mi, al a lasulu da mi alura mentre che pasavu da vui auti vurìu devlu ma i ere pa, prubabilment i ere fora a sin-a, peccato alura sun turna pasà ades pasiensa